Nthiaabma mune ni mu kanrami, mu ringi bhoodemi, bhoodemi an tooma ni ma laani mbuuru ntiigné, mu la déye itooma la jongu, jongu yi nangh, mu boode. Nlaa kaye foo suumané ngo tiigné nangh. Ngo tiigné. Ndélema dan, mune dan ngo tiigné dan. Mune dan mu féérimi, ngo tiigné. Guusuma dan mu féérine ngo docké gnoju idée. Buughone nkurma dan mbéé. Ibantima, mu kottu yune ila boojé. Yune moo ringi boode foo ngwii nséégh.